<hesitation> nkarim emigidam nchijina amasi ni keh karaka iyejia bia dakeh iyelia shi wuri mada ijiri-ah eshi nuri obo egbu-ah ro lzora your ozuoh izuru yah ozuuh ijila shi nha yeh embor mize biara oroi obaha njim ni eshini wusi anor nchi bu omor monoh obu amor neh ji neh akpu izeh oboroma gina nmeji ojinamalim inejia meheniho lula ichoro emeh